கனடாவின் உணவுகள் குறிப்பாக வெப்பமான பருவநிலைகளுக்கு. ஏற்ப பல வகைகளைக் கொண்டுள்ளது பூட்டின். என்ற பிரபலமான உணவு உள்ளடக்கியது கிரேவி மற்றும். வெண்ணெய் கொண்ட பிரெஞ்ச் ஃப்ரை பட்டாட்டோ பிளேட்ஸ். மற்றும் பிராரி கிரேவியுடன் பரிமாறப்படும் இறைச்சி. மற்றும் காய்கறி உணவுகள் கனடாவின் உணவுகளில். மிகவும் பிரபலமாகும் கனடாவில் பிரபலமான பூட்டின். கண்ணிற்கு தெரியாமல் விரும்பப்படும் வகை உணவு ஆகும்.